umhumm man nka nwoy ntow watsak man ngul nwatsak ngaya aka mpera'a man ka mpera'a aka mpena man ka mpenna nwatsak sata aka nwoy skwi nda aka n'fwuda watsak sata ageda man ka nwoya a nka shula ntem'ngaya man nka nsula ntema ngaya, nka nwoy ka masar man nka chukwo masar'ngaya askwi gun guna aka nfwuda ageda man ka fwuda a'gida watsakaisata man ngau ngwath ngwath ngwath ngwath, aka nwyo nyema'a nfwuda nyem eh gida'a man nka nfwuda nyem agida aka nwoy nwatsak'ngaya aka nfwuda man ka nfwuda, nenga watsak'ngaya en'nta. Agi nduch' man taw bi agi foroozwa kata man gauwa'aka nwoy tasa ngaya mbela'a aka fwud nwatskaii nta a'gida man ka nfwud watsakai mana bakiya aka nfwuda gida'a azlik ka nfwuda bi sak'sata avana bakiya ba gid'watsakaii avana bakiya ba skwi cèw sata kavana baki bi agida'me? Agida furhi a gèda nte vana baki skwi nchew nte ba, man ka nkvana baki'ngaya skwi nchew a'waiya bi. biya agi'dama skwi ncew sata skwi mana ngwozihi. skwi mana ngwozihi ged watsakai at'sak watsak.